صراحة نعم، مرة و لا مرتين تصارحت مع نفسي في مواقف هاذيا، يعني كيما أي واحد ساعات يكون الواحد مش في مزاج يتكلم مع حد و يمكن يتظاهر أنو مشافش شخص هاذايا باش يتفادى الحوار، أما في العموم نحب نكون صريحه و نتعامل مع الناس الكل و إذا مكنتش حابة نتكلم نفضل نكون مهذبه و نقولها بكل لطف.